خذ ورقة تغليف, تمام؟ وحطه على سطح مستوي, تمام؟ وحط الهدية بوسط الورق, تمام؟ وابدأ لف الورق حولها بحيث تغطيها بالكامل, تمام؟ ثبت الورقة بشريط لاصق, وبالأخير زينها بشريط أو ملصقات ملونة, بتكون كتير حلوة ب- كتير حلوة.